एक महादीप पसर रह, चेका अंदर एक ज्वाला मुखी रह, और ज्वाला मुखी का अंदर एक सामराज। एक बस्ती ऐसी बसी रह, तहाँ महापर एक विशेश ऐसी कुछ भी चीज न रह। पर एक समय अवना पर जब वो ज्वाला मुखी फटत। तो वो सामराज वा बस्ती स पर जब अपका सामना आ वहे महापर एतरी सुख। समरद्दी रह, जोर कहीं तरह का हिरा, मोती, जवारा, तरह नहीं नहीं, चीज न रहना, वो को देखी न। लोगनक असो लगईं की भाईया देखो। इन दीप का अंदर एक ज्वाला मुखी थो ज्वाला मुखी का अंदर में बड़ा अश्यारी चकीत रही गया।